Ah fomba ifandraisan'ny samy piso nndreka a <hesitation> ohatra hoe amina reny reny mbaniny zanakan'anjy a ohatra hoe le mampinono de lahy sy vavy a mifampiaragna de <hesitation> ohatry hoe samy miaraka tandenana andrano zareo a de le miaraka misangisangy miaraky midôladôla iny.